Aaah murio muno eeh boso nieburishionya. Buli mundu niekhare musibala shino alinande amaisha ke aekombanga nomba ebindu bie apanyanga mumaisha keke kaekombanya baada ya muda fulani. Ila lii muda kweno khotokha anu nyala khutukha nukhurera khutukha nakhurera khutukha nakhulorire kho khutukha nobiosa we nawe ila ebindu ibyo biogi, nyasaye niya opanganga phalisheneu. Esie ndeapanganga emiaka kumi chili ambali wanje embe namare khusoma abana banjie. Kata nibasomanga ndakhaba khunyakhana khukhaba school fees singana ndakhananga ta. Embe nyere khu nenjira enyalala khung’ang’ana nabo endah ndikhari nenditsanga bila khunyakhanga tawe na amasayo yobuli mundu osayanga mbu kasutekho khuleval indi. Esa deekombanga nyasaye naluomburiranya embakho omundu ole ne bindu mumakhono mbe onyala khukhala shiosi shiendi khombanga khukhola munjira indoro. Sinda khaekombakho khandi emiaka khandi chiichangi kumi ngalukha khunyakhana tawe. Ekuombanga amaisha kanja kabe amalahi. Abana nenda efamilia yanje ebe neli obulahi. Ndakhaba sienyene neburironga bulahi ta lakini ebi ne familia yosi kwa ujumla bahuriraa bulahi abana nibahuriraa bulahi buli shinidu nashienye khananga. Buli mundu nabaa ario mumiaka tsihanga mumipango chichiye hapanganga miaka kumi ndakhakhura orio khunyasaye. Ndaekondbanga sana nyasaye aba niho oburiranga, yatsi sure, yangobeshere yambisiye ebindu bie ndanyanga sihira kali nyara khubola ndienyanga shino nanda shino biosi bia ndanyanga toto lakini ndanyango amaisha kanja khabaho amalahi khumiaki kumi chilimbeli. Ndenyanga mbwa mumaisha kanje nemba ndikhare bonde ndolanga nandikhorekho shino ndakhorekho shino shino ndakholekha kandi shenyakholekha shino, lakini kerendanyakhola shino shieeeenyakhanango khole shikhwala tawe. Khukhula somenjero indoroo ne biundu tsitsanga shinge kenyangananga. Murio muno khumberepisha.